Al dalal al ana baʼerifa bilen da hubas dalal han jakkor, al dalal jokkor al bidon foggal rajil wa bijiru bel riji lel wade addalal da ba ride bilen finshan amma min dugaga kula fillel kan mashenal gira hau kan jina da, dabas addilal al nasawwi katir ke fillel da be rufuganna katir ke kan ana basawwi mafi nam bir mani finshan ke.